<hesitation> karti-de-credi bɛ'a bebiani ni a sununɛ a we wa'a o yenuna muda we banki muda we kes-deparɲi <hesitation> cɛrosunu we mara donk o o jenu yi twa mi vo mu yi sin'a o vɛ se wari hɛtian o bɛ ju o sara o vɛ se wari mi a ɲɛna o ma'o don o sara yi mana to ni ma uwan a lebin a bun mɛ famuna ma mu ho karti-de-cridi um